چیونٹیہٕ تہٕ مۄکھہٕ، چِھ کیمن ہنٛز مثالہٕ یمن منٛز اکھ ملکہ چِھ کالونی ہنٛز قیادت کران: چیونٹیہٕ ملکہ چِھ کالونی ہنٛد رہنما، تہٕ امسند بنیأدی کردار چُھ ٹھوٗل دیُن ییتھ کیٛن زن مکھی ہنٛز ملکہ چِھ ٹھول دیوان۔